Reto zao misy <noise> fomba fahandro vitsivitsy baka am faritsy ny Pologny agny: <noise> Goklôsky; da Pla Sek na gatô Pôlônais; <noise> da misy ny Bigôse, ao koa gn Plenze, <noise> da msy koa gny Pongskisy, <noise> da magnaraky an zany gny Prosky na Bazé, da manao avao ko reo Beigne ô pome en Galete. <noise> Da misy koa gn Baba au Rôme, da gn Rôze. <noise> Zay gny <noise> patipatiny.